Á njí de bёŋooy njí sá depaŋ dí pëmpíinţ. Mayëla amcar ampíinţ kaŋooy ngëler këwas, amcar kay ampíinţ kaŋooy ngëler páaj. Me dí uwínjí ñaan ŋooy bá këŋooy ngëler këwas mëyëlan pubá bëŋooy. Ajá bujá nampaţ awara puŋooy ngëler untáajá nubá uŋooy.